afdal lai shuqul ana badora hubas girat al kutab wa an bafaddila le ayyi shai kula finshan hi, kan gaʼad bel kitabaat waqatak ma masha sakit, wasshuqul attistafida da bifidak ya aakhir hayatak, inta mistafid minnna, wa titaʼallam shaqali judud inta ma tiʼarifan wa tigdar annas